ربط الحذاء شي كتير بسيط لكن لازم تعرف الطريقة الصحيحة عشان يكون الحذاء ثابت وما ينحل بسهولة اول خطوة اتأكد ان الحذاء مناسب لقدميك ثاني شيء <hesitation> التمسك بالاربطة يعني امسك الاربطة وخد في كل طرف في يد حرك الاطراف ثاني شي ربط العقد الأساسية و عمل حلقتين.